. Édunin eḃay ifasõ ídunin ífiġi. Na ínźe doźihameɭongen míngẽġasiiġotia nírendo, móinidinuġulemeɭo nínal. Nínal ínźe źiɭee doḃakaraem, doḃakaraem. Díninal, dohaŋeźon dekotõ nuġomena díwitem nii egres kuġuñom. Aminaġẽdoḃakara dohaŋezuni. . Édulĩe wamelenaya amanina míta, mómuɭiźiniwa, aḃaa édulĩḃakara eḃae, domuṗe eźone, édulĩ ñamotu, numuɭe banii boyañom nna édulĩem, ñamotuu, numuɭe mími éduli doo bareke eḃae, édulĩ míta moininiġaɭo airurosu nímiten niḃay édulĩe dóinimitamo. Aniḃaan bareke nireke, nimbeipuõs níhusera édulĩe doimi édulĩ bareke. Ñamotu ñiḃay édulĩ. Niḃaan ñamotu nii- niḃakara, bakara boḃuḃay édulĩ. Monna, monumulemehaŋ ediado bakara, doo- dómimi dobareke eźonemuṗe, dómimidoraźoola aimiareke aḃaan nimbenipuõs, nímbeniḃe niseeno, ánihuseraedulĩe. Doḃakaraḃo, doaḃaḃu naleeźonen nidoñamotuño. Síihe nna iźone, irinamooġo sembe doo ṗínu barekeḃo nímita.